Sese be mop ɗe cin a seze nde ni tɨ mop wup sihi brin ni di kat kuut ni sah ar ko kat bit mang dang ka put ka kat kut ni sah, ki mang a bi wup sihi brin nde ni brin ni ki ka ki ka wup sihi ni di brin ni mwan deng sihi muw na ting mun ngurum di mu mwan a ka sehe mu kat la kat sihi ka be ka mwan di maa! Na ting ka kwat bi wup sihi nga ku nga ku brin ni tul de ke le bi wup sihi ni kus, nga ka ar ki le bi wup sihi ni kus, mwense de ka mwan ku ni a pe ngolon dang sihi ni ki der ar deng ku ka wup ti ka dak dɨ muw mop ku ka war mop sa kyat tu mop yet ka deng me bi. Mwan ku brin ngaa-ngaa mu kwat ɗi mu mwan kuni pe dɨ tet ku ken nga kuni dang me kunak wat dang luk ni dang kwa nga deng ni be ɗe ken a pak mak nde ni ɗe ki shit se ki ku bi wup se brin mak pe kat brin ni kɨ wat yi shit dang shihi ni kut ni sah yi shit bi ken bi wup sihi ni nde ni kɨ wup be nji ka dak be ka kɨ mang brin mak, deng ka kɨ kuni dighin ngurum mop tɨ ka waka nji mang ngu ku ɗe niya tu sakal bɨ pe seise di mwan ku kwe bɨ wup sihi brin mak tap par yitluwan ya ka muw nga me ngu shit dang ɗe mwan ki naa shihi brin mak be shihi mak